रेझ्यूमे बरोवचा पैली एक लिस्ट करपाची जे तुवें केला, शिकला आनी काम केल्या। ही लिस्ट एक सर्खे फॉर्मातिन बरोवों एक रेझ्यूमे तयार जातां।